ja ka'ando ta recaudo o ta ya'a ka'ando ja ku taja xeocupar ta señora ya'a kuii, ya'a kueé ya'a huajillo tiuku ndiaa ja ya'a daakeeña ajo, chinakin, kulantro xuuka'ando tiuku oregano, pimienta ndiaa jiaa xuudaakeeña la'a comidando tiuku ku maa tadama vitnaa taadama ta te luliu ja va'a tiempu vitnaa axiinite jiaa tiuku ta daakuiitando la'a niuu nolii ku xiindo teexaavi ta to'o xepreocuparde tiuku jiaani ku ja naakaánina.